﻿Eleer shi fusshi kan eleer shi shoje ar teemanim kelanku eleer shi shooje minjesu kuma toomon. Fusshi ma an elemu ta shurmu mindaar fooro. Ta mammu fooɗo ɓalala min da aara kpaŋŋa minun waara pallu shau ti kuuri. Penan shiɓɓ shi sooje kaarr kpaklanim kan kabi shaa mu sha fuk ture mu ɗikere am shooin yu shoo peleu dikege shiɓɓa an kuma toom aminji shuran shin bang a minji shuran fooɗo balalam. Minjes̱u kawai ka ma kpadiko fokui kan sheton ta toomi shaɗishi shaɗɗishini shiɓɓa shi fushi kan shi shooje shi shooje kokko kumu toomon.